Pues bá muo múo tsá úh éh bueno ná naih gíe oh úh éh jo pues lau siempre bá muo có ná cuain múo zá uh éh aug gá leig tsáh jo maig chim muo gi muo tsáh úh éh chá góh lau záh siempre bá maí máh úh éh jo pues lau jei tsá có úh cku asi lau chá kóh jé muo lain mi yiu joh kaig ñi áh-áh koh caig ñi caig múh chá tau caíg, caig noh caig por que joh cúo sabor ku máh aú éh. Siempre lá oh múo úh éh pe lau bá main bá main náh máh tsáh lau supongamos que ná lau laig máh úh éh au laig má ih shíei lau roi náh jó au záh muo lio muo tá máh óh pe lau laig gi máh lau rói náh aú náh jo pues lau mai máh náh máh tsá lá muo bá depende de shia tai úh éh ain naum máh óh muo yoi go oh bá main máh do joh lai lau úh plano ná-ná tsáh ná tsá áh muo do. Ná-ná laig ko úo mi yoi joh jo-jo ná-ná éh mju yiu au auh mju réh asi lau áh-áh ain maum, ain naum mú yoi go tó jaum tau aú jaum ñi jo main yoi go oh en pue lau siempre la jó lau tó-tó jo múo yoih áh joh óh pues bá main úh aig shía tai uh éh jó pues tóh kóh co ñih laú áh li tsá toh laú já lá úh éh lau main zóh úh éh jo main yoí joh. Tó lau cau óh ku aín según jain záh la go que bá mái tó cóh to cau tó caíg tó náh aig jo-jo pues bá maig zái ni aíg óh íh cí a bu éh aín áh cau áh jo bá main lá jo tóh có áh úh ku maíh yoi laig oh bá maig teí hora chá lau chaín koh hora jó gie aín áh caú aíh-ái taí úh éh óh maig yóh ku la aíg laí kíe úh éh jéh tsá bú no náh gi a si aú bu no náh kóh bu no náh cóh siempre jé tsá áh joh jo bá meín tsá úh éh lau naum ih a si laú bu no zái úh éh oh laig úh yía áh úh éh lau-lau náh muo tá la jeí dó pues laú áh cau tó záh. Siempre tau muo kó rói náh a si bá maí lai-lai, lai úh éh doh siempre tau muo ko roi náh áh noh cau chá náh jain jo pe siempre la jó laig úh éh bueno jái áh oh toi na fuo de áh chá uh éh.